أفضل ذكرى في طفولتي هي لما كنت بلعب مع أصدقائي في الشارع. كنا بنقضي ساعات طويلة نلعب كرة القدم، ونجري، ونضحك مع بعض الذكرى دي بتذكرني بقوة الصداقات في طفولتي. كنا بنكون مع بعض في كل حاجة، من اللعب للدعم في الأوقات الصعبة والبراءه والمرح